अपनो प्रश्न है की कैची कसा काम करे। तो कैची जो है नी वा दो धारदार पत्या ण मला के बनाई जावे। जो की एक नट से जुड़ी रेवे। अर ऊँ का पत्या के एक सर पर दो कुछ पकड़ बा का असा ही हिस्सा बनो रेवे। जी की मदद से अप ण उन <noise> धारदार पत्या के बीच मे कोई भी चिज रखा तो उनी सिरा से कैची ये जद अपण चलवा तो ऊँ की पत्या हाले। और वा चिज जो उन के बीच मे रखी रेवे नी वा कटे। जस्या की अपण कागज़ काटा अपण कैची से कपडो भी काटा।